Haruki kam ngam minon min don djodi njonde jam e leddi amin do, e guri amin min don djodi jam. min ngodi boo dan siyasajo kiɗɗo marɗo hali boɗɗum, mo don wi'a alaji kawu. Jon fellere nde ngonden dum nder fellere mako. hanko alaji kawu o don jogi kowa jude ɗiɗɗiɗi, o don wallita bo duniyaru, <noise> o don wallita bo duniyaji bure, e nder gelle fuu o don wallita kowa da kowa Allah barkidina mo bo o don njogi, <noise> o don rema, o don ndura, mo don wada ko ngale ngal kowa watta. To joni o wala dou lamu Allah wadi o jippake jam, <noise> on don wallita bo ummatore sappo Allah barkidina mo. <noise>